a mɛ sɛ wozoma be honu semɛni punin semɛni siyan mu su'anni po o zun hɛrira betin hɛrira be buɛhonu um abe asɛ wozoma behonu nin semɛni punin mu su'anni-na homu in ma